انا طبعا افضل اني اقرا كتاب لانني اسمع فيلم جيد كويس برضو ,لكن الكتاب افضل الكتاب يعطيك كم هائل من المعلومات ومن الثقافه وتقدر تقرا باريحيه وكذا, لكن الفيلم يعتمد على مؤثرات بصريه وادخال اشياء في السينما عشان تواكب السينما لكن الكتب افضل طبعا لانها تتمتع بالمصداقيه.